Na dɨ mo ɗyeke sa ɗiki na dɨ mo ɗyeke gələ koh ta sɨ zɨmtidə tə kana shi hake a niyə a kerəpa a kerəpə a kerəpə a niyə təna ɗɨm sɨ zɨmtə tən ɓa pɨrə vər hwoɗe ndo ma a wudə ta gbat ha ɗan ta gbat she dan ta <hesitation> ɨl sɨ zɨmte ndɨ ɓa zɨmə gəkələ angɨn tənawea ɗa ɓwaara she ɓə dɨ te ye mbiɗe a dɨ ɗa goosəne na te vən sɨ zɨmtə ndɨ ɓa sɨ shi a təwu a təwu a təwu a kwatɨfe amma ɗeleke nda dɨ ɗəw sə ɗeeke ka shi a sɨ kerəpa a keraturunpə hɨn nda ɗɨm asə nda pɨrə vər hwoɗe ndɨ ta ɨl sa nda dɨ da dɨ mo kuma kɨt ɗeeke a we oo kyawa son awe ɓəngə hye ka dɨ mo hye ye kɨsə kuma hye a ta kan ge nya ɗarya gəkəla angɨn na moɗ ɗeeke kɨr kɨr gəkələ tətə nə som ka mbiɗitə a <hesitation> a gɨrta mya dɨ gɨr tərən təna we vər tənətə ɓədɨ ye mbiɗe hye mbiɗi ne vər tənətə amma gɨr ɗyeke na som ye ka na ka sɨ zɨmtə darən, ta sɨ zɨ m ti də tən ɓa nggur mbastə, ta sɨ zɨm ti də tən ɓa nggur mbastə hmhm!.